Pensu propi nen perché la l'umano l'üman al e üman e cerché dë mudifiché determinate coze a va nen bin, che pudrìu esi pöi dë cunseguense, cunseguense dizastruze e però la scensa la scensa sü certe coze a va avanti, però a dëvrìa anche li avei ün limit